Asuna yar siya kwa vi tunda da nga thume ndai akwa radio tiyarda bar bayani da ta nda nda bara akwa nya kwa radio aka saka da ti nkilaka saka ti nkilaka ni baba yar zada tura laha za da tara kwa ha thaku ka laha nda burntuku za da laha nda burntuku mazi laha da ɓurntukuni vur laha ni za siya ka zivureh sudeh za siya ka zivureh makar za siya ka zivureh fudu ah hani mazi si ma pnpathu ne za da tsi tsu akwa thakur ka zi thkkur wiya ka zi tsati ka zi si na nayar yar da ndeh ini ni babar na ada eh tiyi wula toh saka ta babarna ni ada tura laha dzaltsi ni ta ga ta sini su yardiya da sum sukur kulda ah babarna weh zada siya kar kowani vur ni za da siya ka kum mazi siya ka kum ma zi siya ka kam toh zata tsati ana yar yarda deh data tiyar anah yar yar ta deh ani ahani yer da laha suku fukwu ma yar laha sukar tuhu ni anahani zata ha latsi nayar balma mini ka zi si kaza laba kaw azi hiri uh uh akwa kaze pow uh ah ka ze pow bulma nda mazi pow bulmada akwa kaw nda zi pukar hei kaze tuzirkar hei ka bulmma nda ka zi mbwa ka za mbwakar uh uh ka balmma da mbwa ma yar kalba bulmani. Apa ndi mbwa akwa tuhum ka ya kwaseh anah hani akara fukwu kulum ka har ka di tulanta uhi kandi thlanta uhi ka har ka ndi thugunta ani baba na adah eneyar ahani ani su watsu watsu ni dama su watsu watsu ni zi suda ama gediya ta mbwei hang wei ya sungwa kali yar sungwa eh nkwa yar ka sungwa tura toh babana kuma hyel sugwa eh lokatehir ni ki eh zi ngar tiyar akwa dunya tizi ngar tiyar ni kuma yayar gar adeh nam zir sal zi duku akwa ntsa yar antu zi kala ti tiyar zi kalati tiyar ni kuma anti kowa zi hau akwa ki zi hau akwa ki jhu si hau yar godichini ana dar asuna dar dai yuba weh yar nan abula kuma adua tiyar da ena dar ka hyel nadar ri pir dar amen saka ti zi kalati tiyar ni zi pow tiyar akwa ki yar godichini anar bi ana hani ti yar godichini anari kəma koma ka hyel nari vi pi ri ni sunam ti zi negar ma ka hyel ladar barka ka dar nzi akwa tsa vurda ka hyel hati asur anadar ana hana ti ti yarda kareh ton kuli ni ahani ani yar nam nar baba yar yar diya ka zur sal weh ko duku weh ani zursal ni duku hyel di geri ana yar weh zi hyel tura akir toh antu madadar da kulini zan tatar yar zani mama yar antiyarda wula toh. Ta hyel tara hadi koma ka hyel tsiga tadar ka hyel ladar vir pir dar sadi komuti yarda nzi ka kar weh sai adua anti yarada ena dar yar ma ka hyel mwara ka ya tsubti fiyar ka mura ka yar e kalkal sadi damu tiyada kare weh useh ana kibaku yawa saka tiyar kwa kibaku ni tiyan nkwai tiyar eh dabugwu yar da tura kwa gale tra awka gale dir kibaku watsu suda nda nda di gan gan laka ndi tha nurgu tuwa tuwa akwai fhui ndi lungwa luhu mbwa mbwai kasar ndi ehni ehmi anaha ni tu nda nda gyeli kibaku ni tu nda nda gyeli kibaku kibaku ni anahani gyali kibaku wasi nisuda ana kuli ni ana hana ni kati akwa gyali gyali kibaku gargajiya gargajiya garga su mbwal tani nar watsi ni adeweh watehi ghyali watsi sudeh ama kulini ahani da pali apari ah ah eh ghagaji meh tighyah watch watchi ga suda amma kulini ah hani su tau dara eh ni ka bara kwapai dar kawai ka bara kwapa ta dar da eh sadeh dauwa kulin dunya changyzy ni ani sai bara kwaparda ani sadi damu ti dara eh weh mai su ta gada hada nar watsi aka nir kulini ma adiweh watsi ni sukura nda nda yeh adiweh ama kulini ahani ana dar ngar doh eh eni weh ndo eh eni weh do eh eni weh toh. Ndi gala shang su watsi watsi tunda gala su watsi watsi shang ni kuma ani ashe sur kali ni han kuma sa ka barka adeweh watsi ni nda sur sadaka nda da eh kumai nda da eh komai sang su ampani ada murey ama kuli ni ana hani antindi gala gargajiya wanan ndi gala ini ndi gala ini toh siyar oh ekara eh suda adiya da eh sudawe ama sur kuli ni adiya ka barka weh barka mur akwa su kura gata eh suda ah barka adewa ai ama watsi ni ndata tsi tuka ka du lungu tuakar wiya ana thuka ga ta thu uhir nye ndi nugwa thukar wiya na thika ga fur uhir neh da thuka thaka wiya ana thuka ga lungwa ndi ambowha nga lungwa sukar akwi fuh gata furu uhir neh shang hyel da naga barka ah na ndeh ama kuli ni dar eh adima weh ndar eh adi ko duku adeweh anti dulaka mazi kureh thuhirni taga hanar apiri ka za kulba zaka ma zadiya yidi kal ma weh ndalaka kuma mazi kalba zakar ni ma zada wula pa zi kalba zakar ni ma zada wula pa zi kalba uhir ni hang ka tara kari yhu su adiya ye aka baraka wa isu uh eh aka barka su taga da eh sadare ni ana ka barka ai suta sada kwa ana ka barka ama su fi kwara sada akwa ka barka adureh ai toh kwini dar kwapa ka suwati ndi shung kwapa ni ani su tegata kalba ar ge eh swaka kir nda ma ga kurei sang zada wulapa sang ma zi ndalta za ta bwi kwapa toh bwi kwapar ni nda adeya ka barka weh sadaka ana ka barka kwapa adiya ka barka we ai ana kuli ni ahani kuli ni su tega ta eh ama gata eh aka sadaka weh payarda adi weh. Ani payarda adey weh ba su taga kar apir <noise> amma ma su tigeh eti aka sadaka suyar ndaku siyar ndaku sosai ama su magata eti sadaka weh suda adiya ehna ga weh saboda haka kwapar kuli n suwati ndeh kwapa suwar dunya gabaki daya gabaki daya sa do ndamu ta a ta eh ma ma ndi kar apiri kwapanda ni ani suni ka suwa suni suwar ni gabadaya gadiya kar apiri ini ni ya ini ya gata daku weh ndalaka ada wweh pa zau ama su ma su taga eti aka sadakar ada mwar dah kwapa suwati ndi gabadaya su ti gata eh apir su inini aseh enageh da adiweh toh haka adiya ka pehda weh su nan aka pehda ni siyar adeh amma su ti pehda adiya kwa weh wahalar neh mbwartu masu taga luhu eh tsi dunar neh ana gata eti fati ayiri akwa weh sur adiye enage anfani weh toh kuli ni ahani ti kwapa suwati ndeh akwa duniya su ti geta kara pir ah ah su ini sur laka maga kalba suni kaga eti su ahani kaga eti sadakar neh dzada wul kwa nda ta zi tara hitsi ni inbwal ta lar aka swam nan ta za ta eti sada ka ni ashe zi te ndi nama ka sadaka ni zana ka pyerda ta si wule toh kuli ni ahani su teh.

Ka zi nzi. akwa sadi damu nta da da kir damu weh sai sai allah sai dabari taga ta ga ta eh ahani ka hyel bana tidar wir nam ti dar da kamar akwa ka hyel mbana tidar vi nam tidar da piya akwa ka hyel hantani tidar akwa vi dar akwa shanga madarna vi ti dar da kathar akwa ka hyel kiya nadar vi nam ta dar kathar akwa tsuwe ani ka hyel nadar su nam ti nasara ada kir tidar akair ani ka hyel thaltidar madar na sadi damu ti yada kara ti nar damwa ti suti damu ti yata kara adewa antu ka hyel thar madarna gabadiya akwa nzi nam ti yar da nzi ni akwa baraki tiyar suba ani ka hyel thar tiyar aka madana amen su ti damwa ti dar ta ta muri ti nda ta ta wul tidar kuma ka ndnam ata wul tidar kuma ka ndanam tara wul tidar tsuwe ka siyar ka za mbwi tini amen sadi damwa ti madarna ada suwan wa o anti ma vitidara kwa ka hyel thar tidar a nai ani su tiyada wula kwa.